You can cook chicken you make ley water hot before you kill ley chicken you make ley water hot when ley water get hot you cut la chicken neck you trunk it in ley hot water you will see ley feather neh over ley water floating yeah and you just butcher it that’s all la how you cu- la how you can kay chicken and cook it.